In ja katai iniri ya’a jenari kuu hora naun xii naun tínto’o iob, ioo nu ñuri jenari te kaskaatude in ja ka ka’aturi kuu ín kueteun nu yua kaskade te kantuturi jena’ari, te nu yua kantatu’uri jenari ntasa sa’ari jii in naun tetoro kajitori nu nu ranchuri jenari xii nu ñuuri jena’ari te kantuturi kasaturi tiñu ujua sua, sua xii sua’a ka’a kaka in kaka inturi jenari te kutu yua suni kasaturi tiun yua jenari.